नरा सारा का गोल्य पिंड़ गरह उपग्रह पाए जाओ जन में से मुख्य मुख्य निम्न सबसे पहले अपने शुरुआत करा। अपन जा रेवा यानि कि पृथ्वी से वह के बाद में सूरज है चंदर मरा है बुद्ध है शुक्र है मंगल है। बृहस्पतिहै शनी है आरुण है वरुण है वह के बाद में प्लूटो है उसके बाद में फोबो से टीमों से है और के साथ ही। कि वह के बाद में शनी का उपग्रह है जैसा कि चेनस है। टाइटन है एटलसा से है और एनस्थेडसे है आदि।